han zee-ra pɛ a hanmarobe a sirtu ekran waa ekran waa zee-video ho wi ya zun oro nucozo yɛ anɛ ya zun oro mu besosi a wa'a ho dimiyan a tanni-ra ɓa nucoza donk tomu a benɛ mu a zun'o mu a zun'o nɛ wa we ve ma art mu a zun'o mu zun'o so yi mana a omi o we'a bun mu ji omin we'a bun ji